Riise om ka erinevit, näütüses pudruriis, aga ka sis määnegi jasmiini, basmati. Väega palläo erinevit riise om, aga pruun riis om vist peris tervüslik ja väega maitsva.